Ny toetr'andro a Irlandy io zany da tena mora avao mandavatao. Noho izy mora iô da lasa mando ny tanà da matetiky misy zavo avao koa.